Wala ko bawmi wide e ndefu ecopohen, mi dawaji mi yahayi ton ,mi anda ana weli mi neɗayi ŋamde mi anda wela. Nden non, haaɗnude ɗoo haala kaa, ɗun ɓuri illa e wiide sifoto hen ko wanaa ngoonga. <hesitation> Jooni jooni ka, ɗun woni ko mbawmi haalde hen.